<noise> Ny ten̈a tiako ny tiako izen̈y za mizaha film efa avy nibôaka nizahavako in̈y. Koa fa tsy mizaha raiky vôvô fôtony izen̈y m- matoa izen̈y za tsy mizaha vôvô raiky taloha in̈y efa tiako edy de mbôla tiako ampodian̈ana zahavana fô karà zey.